ദിഫ്ഫേരേന്ത് ത്യ്പേസ് ഓഫ് <hesitation> സ്വിമ്വേഅര് അന്ദ് ഥേഇര്। ഉസേസ് പോന്ന ഇഥേ ഹവമാനഗു ഇന്ഛേ ബോദു അന്ഛേ ദ്രേസ്സ്। ഉപ്പോന്ദോ ഏഅസ്യ് സ്പോര്ത്സ് വുക്ക ഫശിഓന് വുക്ക ചോമ്ഫോര്ത്। അന്ഛേ പോരി ഥുപ്പേരു ഉപ്പിയോഗ ഉപ്പോന്ദോ ഉന്ജി ബികിനി। ബേഅഛ് ഫുല്ല് പര്ത്യ് വചതിഓന് വിദ്ദേ ഉപ്പോന്ദോ ഇഥേ। ഫശിഓന് ല ഇപ്പോന്ദോ വുക്ക ഓനേ പിഏചേ। <hesitation> സ്വിമ്സുഇത് ഇഥേ ലദിഏസ് സ്പോര്ത്സ് സ്വിമ്മിന്ഗ് ബപ്പോന്ദോ। പൂല് ത്രൈനിന്ഗ് ഫുല്ല് ചോവേരഗേ ബേത്തേര് സുപ്പോര്ത്। പ്രോഫേസ്സിഓനല് സ്വിമ്മിന്ഗ് <hesitation> വുക്ക സ്വിമ്മിന്ഗ്। ത്രുന്ക്സ് ഹന്ദ്ലേ ലേഗ്ഗേദ് ഉപ്പോന്ദോ ഫുല്ല് ബേഅഛ് അദ്ദേ। ഉപ്പോന്ദോ വുക്ക ശോര്ത് സ്ത്യ്ലേ ചോമ്ഫോര്തബ്ലേ അദ്ദി ഉപ്പോന്ദോ। വുക്ക ബോഅര്ദ് ശോര്ത് വതേര് സ്പോര്ത്സ്, ബേഅഛ്, ലൂസേ ഫിത്। ക്നീ ലേന്ഗ്ഥ് ഉപ്പോന്ദോ ഛോമ്ഫോര്തബ്ലേ മോവേമേന്ത് ഉപ്പോന്ദോ। വേത്സുഇത് വര്പ്പോന്ദോ ദ്ര്യ് സുഇത് വര്പ്പോന്ദോ സ്പീദോ സ്വിമ്। ബ്രിഏഫ് അന്ഛേ പോരോ വര്പ്പോന്ദോ ഓഉത്ദൂര് സ്പോര്ത്സ്। ബേഅഛ് വതേര് രചേ മതേരിഅല് ഉപ്പോന്ദോ।